A l'é un pö diffiçile a domanda. Comme preferensa se ti dixi sensa inquinamento veu dî che te va ben a povertæ? Se ti dixi sensa povertæ veu dî che te va ben l'inquinamento? Ma no se peu vive sensa tutti doî? Comunque, pe risponde, mi diggo sensa inquinamento che tanto â pagan de stacca i ciù meschin che no dovendo ciù pagâ se levemmo tutti doî, basta che ti ghe creddi.